Est pijkä toya'kotä' mespatä este canela sosupä, nkojtapyatät estee pastia desemfriolito, estee eju'kota mespatät estee jako sosupä ja'ku tyänhmä'nu temperatura, estee janu'syaj pijkä'äk este mespatä jako' por que jete mo'kpa y tyänhmä'npa äjtyä ntemperatura y y pij y este algun tzejkajku'toya mespatät ajo, nkojtapyatät ajo, nkojtapyatät alusema, mosmoscata, jejtzyetät ntzo'yäpya pij este ntzejkajkuk toya.